أفضل الموسيقى ال- العصرية لأنها تعكس الثقافات الحديثة وال- <hesitation> والمشاعر الجديدة وبتعمل كل حاجة جديدة وبتزكرها بالموسيقى العصرية الحديثة اللي نعرفوها، <hesitation> أما الموسيقى الكلاسيكية فهي لها طبع خاص طبعاً ولها طبعاً مميزة ولكن ليها أوقات أخرى بس أنا ما بفضلهاش عن العصرية أكيد.